A kane mi ki kpo mi v a kana a kana he to a bur ri lehen ko bogo ga mu kana ti ebe ga wo sko a bze ŋwo kana nga ayi a bze alo mi to to he ta a wo ri lahe lo me ota ga a tobogo do tku ki bono loma oto engle emba bi sira bi yi engle di shi gobogo dpo bri lishi ba kotono a bri a wa sa engle a kkoko riri emba to din zo losa din wo awo te ma ba bi kiki a kenan bin bmo a bze ayenyele awo gbadaga a zo loso la abme agu a din ma da lomo dim zo loso din ki gya kpa gbadayin mo yenkyle yii able ba zo he ma yenkyeke mo biye yong ŋga me da mo huko modo ma zo mi kapye amgb kobo bzi loyolo din bri yo so khwo din gulma madidi akpii kobo dari he to mo sa yi dori kobo ya dwo tro ba la sisi emba mi wo egla mi kono edo bo sang plodo kishi to. Emba mi wo engle mi sa glo do kishi ikena mi woma mo yen wo kunu kishi mi di ka ga mi mi uloma to emba mi beyen ga eda kana ba eda kana ba eda ba kedi ba heki ga mi ako engla tete ri koko bwe aha koko bwe kya koko bmo anyen emba m to mo shi monde zhgi koshiku dodomo mo sa yi engla ande ba ibo kpa la jurubwa mo sa yi egla mo sa yi makpa kpa la nasara kiya din kono a din a zshi a tou din bi sa ma ande lo yi ma kukuun amba din te kpe kip mozo mi lette dim chi ga da anan bwo la wo azo emba to ta tasana light a boga zoma shishi din tou wodo yagayaga kpa la kpekpe adaga kende de. emba mi ta ame kpa mo kyenzba mi din koko kisre di ga keda ba mi din ri lahen ma zo ga din ga keda ande bino ha di ri lahen ko ga i ga keda ande bwo kya ayan a bmi dadi ri lahen keda mo bmo din yana awo non konono kishi konon koma a rang bmo engla bi kpo a wo raren gra engla a no kpo ba zo he. embo mi klo anyenkyede eri ri mi klo angen kyde ba kpo sada ga alo mi mi do mi kpo sala gyana mi tumi mi tla mi ga klo anyen kyeh ba kpo do ami kpa la mo kyenbza mi di g keda mi ga a mi ga mi ga enggle mi di ofomo kubugu mi kpo yi finin emba mi shgi engla mo andekpo engla ba otomo kubogo ba a lagos mo, mo wo anyen. ba yi ofomo kobogo ya kpo ha mo eglla mi mo wo da mi ye da shzhgi engle ya kpo fifa mo engle mi gi lukyong mi ya khwo ma ga mo adakpo mi mi da mi yi bwo ma m gya mi ba kpo egba ma ba shi engla bmos ga ma ga bmo ga mi fara kpo a agya ga mi yanag a kye mi kye adani mi ga di lub agbi kpa ada mi siri gayan luku sko emba kahana sko esson adami mi wo keda bmo mi ba ga anyen kuwa ba kpo onomo okpo la anyen ga mi lukgog mi zshigi bimo ga mi zshigi azari ga mi ga alages mi kpo otmo kuzo aha totko la nonomo ga ada mi lomi da mi ba keda da mi zo ked mi ita bmo mii ba keda emba to ga ni ba ada mi luka sko esson ga ana ada mi sa mi anda ga mi ba shi lishi mi ga siyasa ga he. Evi he bino ga kahan shi kpadayade agama ande he to a ba ri evi he to ga moba gbono awhara an ya ne adaga aha aha, lawhara adaga awhara ari yane adaga aha lawhara daga bo ha yeni tama akpki awhara be kya he to mi tenma ma. a whara a daga bo kya to mi tinima wai ga adana mi wo mo bmo ibi emba mbra mi mi kpo lulu ka ka mi ba zo ma bmo kahan kpo whko mi da mi zoma emba to bi mi fo endang ebe ga anda mi ta endan ebe to fofo ga mi kpo do. emba mi wo engla yen otomo di shiw engla ga ami kpa mo kyenzbe mi abaga di ga ako akala digaake khala. Ŋi zshkki engla ga di ta abgro ami zo keda mi vi mo wa mi waya bmo emba mi shiki engla ba keda bi ta agbro mo wa mi waya bmo ma anyen ba zo he mo ta agbro ga mo wa mo waga mo yi ka mota bmo. agbro mo ta ba zo he ande hka da anan anana tka da anan gayan mo wa gya amba kola mi bini yi agbi bmo a ba ga mi mi wo kire bmo lishi ma mi tabogo ga agbi mi lub ta nomore gya din ba keda gya tomu lub agbi luku bmo di ga lepa ga mo gba agb mi da mi ka a mi da mi kana lab tku ki bmo mi lub agbi papla bmo. kpe kpera hra esson mu lub agbi papla bmoaya kahana kpo whmo ar yang a kye ga mi mbra man yen ta mo kpo whko mi agbi sin huika ma din ri awo ma azo mi agbi he to awo raren nwo hui a kala ka nwo brow kokono nwo buro kokono ko nwo kra da lub. nwoli bunga ameto nwo lub agbi fyye ga mi tabogo ga mi engla emb mi kpo engla klo mi hiki kpo ba agbi lub mi wo agbi lub mi bwo ewu kya mi di mi uphim awo kabmo mo kyenzba mi mo hwi awo ka a ra mi gya mi lomi a ki kpo mo mi humi awo kabmo mo kyenzba mi mo hui awo ka a ra mi gya mi lomi a ki kpo mo mi h amo ka ba awo bmo a wo kubogo kahana mo kyenzba din kpo gadi kpo lekpa agbi a bri ambo a mi lama nyenma mi ta bogo kahana mo kyenzba din kpogadi kpo lekpa agbi a bri ambo a mi la ma nyenma mi ta bogo lekpa ami kpa manfen kya din lub agbi din ga fa agbe lub ga di be kedda di lub agbi a bze di hun abo abze din hun ivi kpa la agyu la agran mo yenbze din wo da lishi la kwarkwata lashin awo zgba di za ishi bimo awo ka kpa edaga ga emba nasara ba a shi kapye kpe fadari mo kye o ma a bi mo zolobo ko gbada ba zo he gya mo fou ashi yi egba ga igbu bwo ebe gadi lub agbi di hurin ri kauna anyenkyile nyougyog mo hin ishini la pad a eyi huinga.